Ine nikishmati in aguakatl para tikchihuas de sals de chili de ika miek chili serrano huan pipicakl huan nijki kualia kua in aguakate nka miek shishizhizhin itoka itoka colantro xonakatl jitomatl huan se ye teteki huan se yikua in shisuizhin nijki nijki den de bueno intejuan no pilhuan aveces este tikua san nijkon como si fuera se se se fruta nijki kuali nika se ni hoja ni aguacate ni ishi ni ishi in aguakate nijki usarua para chihuas in chito.